Jeta ko yaesa <hesitation> ara iarambo rupi iru ɨvɨ reta planeta reta siete, ocho rupi ñoguɨɨnoi reta, jokope ñoguɨnoi estrella, <hesitation> oime araregua reta jare opaete ara yaesa ɨvate va no jeta oyoavɨ avɨ reta opaete mbae yaesa ara re oi va reta kuaraɨ jare yajɨ